संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य इतिहास संस्कृति, कलाऔर विज्ञान से छड़ी वस्तुओं ने संचरित करना। और जन्म उन्नीस तक पांचवां हो गया। ऐसी जगह हो गए जहां प्राचीन वस्तुओं ऐतिहासिक धरोहर पेन्डिंग मूर्तियों और प्राकृतिक नमूनान से सुरक्षित रखें जावे। संग्रहालय का काम केवल वस्तु ने सही जनों की नहीं बल्कि लोगों ने उनके महत्त्वपूर्ण कहानी समाज यहां आयो मोनोस के इतिहास के पन्ना पलट सके। अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान है और संग्रहालय शिक्षा का माध्यम भी हो गए। विद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थीयां अध्ययन करें और विद्यार्थियों के गहन ज्ञान प्राप्त करें। यहां के अलावा संग्रहालय पर्यटन के क्षेत्र में भी मुख्य थोड़ा योगदान दिए हुए हैं। ये आकर्षक करें और एक देश या क्षेत्र की पहचान उन गौरव ने दुनिया के सामने प्रस्तुत करें।